Al e ëmpurtant riesi a gavese da la testa ël computer, ël telefono, la televiziun, esi disconnessi, a mi a m'pias ciavé tüt son si e andé ënt i bosch e ste trancuil, senti la natüra, parei riese anche a rilasé ën po la testa e ël cervel e staché ën po dal travai